To am shi kaa nə'ə ɓangare bo bidiyaji gəgəgamɨn are sən sə deli su mayen sən deli laihe sən sən chris esther nə'ə saye kpa'imɨn yeso are nji dzɨkina church hɨkin ka hɨkin ka <hesitation> gə observing nə'ə yakechi toh sən chrismas masə tsaman mɨn chrismas nə'ə duniya digba ɨmka hɨmɨnka hɨmɨnka sənəchikɨn hɨmɨnka velvel toh yake mbuhim yeso nə'ə shi mbərdɨ duniya a sayekiye ɓarin asɨkə hake hɨcha shi kebwadɨ ɓarin kaa rəkən pikɨn nggɨ haadɨgu toh amma adi ishye nəꞌə dɨgba hən pɨtə hudkin yake esther nə'ə mwanamɨn <hesitation> esther hɨchi pɨtin hudkɨn hɨchim pɨta chrismas ka hən mugi ni mwananə <hesitation> esther nə'ə mɨ pɨta chrsimas ka hɨn ndanya esther nə'ə saye vi yeso pikɨngən hɨmna gba'antɨn akirə malaki kaa rənə <hesitation> pikiti nggɨ hadɨgu arənə hɨmna yafani haken. Dɨga bi'i mbɨtkin hɨchim monə akɨrə makaki monkɨn kala sə mɨ gbə'ə mɨ yafani hakkai nə'ə mɨ kɨ bwatti amma him naha chrismas nə'ə yake mbuhitɨn mɨn ni to yake mbuhimɨn tɨ yeso nə'ə tada tasə <hesitation> tichigɨ nda velvuliuwo ma esther mɨ pɨtə nggam yake vichi pikɨngən sukutum ka mba a bɨrə duniya arə duniya dɨ mə'əkɨna aljannah hɨchi ninə'ə səgi rin monin esther mɨ pɨtə fa beldum asɨkə bidiyaje gəgəgamɨn nə'ə nggɨ velveləu nə'ə faga mɨndən dadeɗe rayiwangən gana asɨkə vɨdi wato esther nə'ə achi barin tsamagɨkin amfane esther nə'ə wato da nana esther mɨna'agɨchi ka gurbe chrismas so manahan ganə kowo ɓariye hə'ə faga ma gwadkɨn gwaɗanə sən səə də'ə hɨkina nahapa ka halangən susai achi hɨkin mɨ nahapa sai kina heptə monkɨn lallai esther nə'ə hɨchi pɨta luwo mɨndən ndagən hɨnka monɨmənkin vɨməm saware agamən abincikəm əm esther nə'ə hɨman ma va fətəkiye bɨrəmakɨn. Fətə chi bɨrə bɨramə ni asɨkə kala mɨndə nda pichi agɨkə kinə tada tada tada sai christa innə'ə dzaa church hɨkin hɨkin hɨkin shifi tɨkin mə'ə degba kala maa vi kedzang ka yeso to fətəchi esther kɨye fətəkɨngən ki ndagəm masta darɨ məm hɨma məm hɨma va fətəkiya bɨn əməkɨn masə nə'ə gwaɗin wato achi <hesitation> makə nə'ə palwa <hesitation> bi diya <hesitation> bəchi lnzən ko hɨchuu dikə ke fəzə mbawa nə'ə mwanakin di turanchi badday wah to <hesitation> sən masə gəgə gamɨn anna hɨnɨ kam tɨn chaɗa gəchi nggam ndɨ gagi dɨ hodə mbu tin chaɗa gətɨnchi sai dai nggangi agənə achi hɨnɨm gbə'ə retinement nden shigɨma lɨbam dɨgba fətə hidə. wati masə ga achi inzən monəmə mɨ mbəhətən fəzə hidə, gbəh mɨɗfəng fwaɗ a mbu'ə ndidan ko mba nea ahə'ə ko pu ko pu mbɨɗi tuf ko gbam mashi "ngga-mongɨchi” <hesitation> gəgichi vel velwo <hesitation> mbə tɨnkɨn nggɨ chikə fəzə kaza to sən shiye gamti are gəgici gəgichi səə monamɨn chi a hɨcha tsɨka ndəwogingm. <hesitation> hɨmna shi gə vel velo hɨmna ganən dɨ nsa ma sə vənga ɓɨa <hesitation> magɨrə pikɨn a hɨmusa hɨchini səə tsamannə ka harka velvel u wo ambɨ mhəhə mindən ko dɨga bi'i fəzhi mba'wa hɨcha monə a mɨnachia gə toh ma achi gaagi a dɨmaddɨn ka hanə musaman ka hanəi nə'ə dɨkan tɨməm hɨə nggaagi adzɨn ka hanə barin emin toh hɨn masə huɗanə ka hanə ɓari emiye ka hanə furə ana ko janggɨchi hɨna dzɨ janggə amna ma janggɨ kɨnnəkam fəzhɨn mɨ gbə'ə di mɨ gahwadɨ amma ko gə hɨmo ko uji hɨkina dzɨ a hatə toh hɨchini sə nə'ə nahaan ganə hɨchi kam hɨkin mbada dadi ni ma dzɨchi hɨna gə lɨmo ko pakadɨkɨn nda hanəi hɨna dɨryashi hɨnashi dɨran ka hanəi toh hɨchi ni səə nahanganə hɨchi nahanganə ko dɨga bia hɨnɨm gə hɨnim una lənə gwamnati musaman maka kaha sha kaa pumbich midfəngkɨn nggɨ ligɨdə gbək Nggɨ fəzə shaa una gma lənən hɨnəm gbə'ə fəzə mɨɗfəngmasashi mbɨdi tuf ndəing toh mɨngɨnə a hoɗə hɨna dzɨ ndzan hɨna ngifə hɨnmi gbə'ədi gana hanənəl ənən masɨkə <hesitation> una lənəing ahɨm mɨnə a hodə nggaagi ahɨnɨm dzɨ wuza toh gaagi anahannə hɨnɨm dzə'ə ka ndɨɗa hanə barife emiye hɨna dzɨ hinə gə lɨmon gatə ana hɨchi ni səə hula nə toh sən kabwa kwaɓa bo səə huɗakin gə kɨn are ka hanə ɓari emnye mahɨməm nəkam ɓari demi njiməm toh mə hanə ɓari emiye to sən shiye də'ə mɨndən na dzɨ hɨcha dzi nəhə gatə hɨcha nahan hɨcha nahapa wato heb tɨgnchi hari shi asɨkə vɨdi kɨnə nggam ndachi ka hanəung hidəngən tan mɨ mbɨdyadɨ ndzachi amma ahim pakə ka ndɨɗa ha nə ɓari emiye dzɨgiya jangga ndɨɗa sə toh hɨn ka arkɨn mafta valtɨaməm ma masəga gaməm komu həməm ma naha botengən a gɨkə ndzakɨməm